Misy karazany e lamba sy tanteraky e rano da misy tanteraky e rano. E mahavy an'io gne pôrôsiten' igny tissu igny zany, misy e sagnany somary malaladalaky da misy e sagnany sy malalaky! e malaladalaky zao pôrôsite-ny da misy igny e tanterake rano, fa igny raiky tena mipitatra iny sisy, s- sisy pôrôsite, da igny gne sy tanterake rano! impermeable izy ame permeable.